अमेरिकन हीरन अपना सिंगडा नती शीकारी जसा कुलिया, कुत्रा ने मोटला जानवर जसा की बाग ने नहार ने ती बदले, बदलो। बचने ती बदले रोगे ने नौर हीरन अपना सिंगडा ती हीरनी काजे मोहने करें खेल खेले न हीरने आपना सिंगडा नती बरोपन नीच थी खानो। हीरने न वली काम करें हीरने न काम करें न वली ध्यार महा काम छे तिंद्रोली।